Pues kon moch mëdë, madë ku'utpyë jadumch ka'ay, kon ëch ka'ak nyaj mëwa'atëp, jëch nyaj mëmëwëp mëdë ku'utpyë ahora jadunt's tams ka'ak xëkukyë jadunt's kayëp mëdë ku'utpyë, jadunch yë ku'utpyë ka'ak mëd tams kakyë.